<hesitation> Misy zany ny ataontsika hoe dauphin, ny tandrony amin'igny zany de <hesitation> hamory nama mba hitady sakafo. De misy koa ataontsika hoe baleine zay mitondra korontana am'ranomasina de amin'ny alalan'iny koa zany izy <hesitation> mivady plasy zany e, mifindra plasy.